ⴽⵡⴽⵡ ⴷⵅⵍ ⵇⴷ ⵣⵏⵀⴰ ⵡⵟⵔⵃⵜ ⴱⵟⵍⴰⵏⵜⵀⴰ ⵍⵜⵏⴷⵖⴰ ⴽⵢⴷⴰ ⴼⵡⵍⴰⵔⵜ ⴰⵜⵜⵣⵏⵀⴰ ⵡⵎⵄ ⴰⵍⵜⵢⵖⴰⵜ ⴽⵢⴷⴰ ⵣⵢⵟ ⵏⴰⵜ. ⴽⵢⴷⴰ ⵇⵍⵇⵡⴽ ⵏⴰⵜ ⴽⵢⴷⴰ ⵍⴽⵜⵔⵢⵙⵢⴰ ⵏⴰⵜ ⴽⵢⴷⴰ ⵖⴰ ⴰⵍⵎⵜⵡⵔ ⵏⴰⵜⵢ ⵎⴷⴰ ⵃⴰⵡⵍ ⴷⵄⴰⵔⵜ ⵏⵡⴰ ⵢⵎⵡⵙⵎⵢ ⴹⴷⵡⵔⵢ ⴼⵡⵍⴰⵔⵜ ⴰⵜⵣⵏⵀⴰ ⵍⵜⵏⴷⵖⴰ ⴱⵟⵍⴰⵏⵜⵀⴰ ⵍⵜⴷⵡⵢⵏ ⴷⵄⴰⵔⵜ ⵏⵜⵏⵇⴰ.